þrír létust og tveir slösuðust alvarlega þegar flugvél brotlenti við flugvöllinn í Múlakoti í Fljótshlíð í gærkvöld flugmaðurinn var við snertilendingar skömmu fyrir slysið tíu sækjast eftir því að verða formaður breska Íhaldsflokksins og þar með næsti forsætisráðherra Bretlands í hópnum eru átta karlar og tvær konur hatursfullum ummælum hefur rignt yfir Íslendinga á samfélagsmiðlum vegna meintrar slæmrar

meðferðar á tyrkneska landsliðinu í Leifsstöð í gær tyrknesk stjórnvöld óskuðu eftir skýringu frá íslenskum stjórnvöldum sérstakir lestarvagnar sem eru eingöngu ætlaðir konum standa nú til boða á háannatímum í Tókýó tilgangurinn er að forða konum frá kynferðislegri áreitni um borð í lestum það er mjög flókið að læra ítalskan söngtexta segir stúlka sem er að fara með tveimur

til Ítalíu í söngferðalag lög á ítölsku spænsku og íslensku eru á efnisskránni gott kvöld þrír létust þegar flugvél

brotlenti við Múlakot í Fljótshlíð í gærkvöldi fólkið var úrskurðað látið á vettvangi fimm voru í vélinni en tveir slösuðust alvarlega laust eftir klukkan hálf níu í gærkvöld var tilkynnt um flugslys hérna

við Múlakot í Fljótshlíð fjölmennt lið lögreglu slökkviliðs og viðbragðsaðila ásamt þyrlum Landhelgisgæslunnar kom hingað á staðinn flugvélin hafði verið í snertilendingum á

flugvellinum rétt áður en slysið varð og talið er að hún hafi verið að koma inn til lendingar fimm voru í vélinni og var þrennt úrskurðað látið á vettvangi tveir karlar og ein kona en tvö send með þyrlum á Landspítalann alvarlega slösuð samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er líðan þeirra stöðug rannsóknarnefnd samgönguslysa kom einnig strax á vettvang og gekk rannsókn vel að sögn stjórnanda rannsókn á vettvangi lauk klukkan hálf fimm í nótt og

tíunda tímanum í morgun var flakið flutt í flugskýli rannsóknarnefndarinnar til frekari

frumrannsókn sem gerðist ég er stödd fyrir utan

þegar það er komið þá er hafist handa við að ná út úr vélinni hvernig gekk það í sjálfu sér mjög vel en þetta hluta af vélinni til að komast að þeim

er þetta lítið samfélag er mönnum brugðið já þetta er

nú í kvöld varð ljóst hvaða tíu frambjóðendur freista þess að verða næsti formaður

og þar með forsætisráðherra Bretlands á fimmtudag greiða allir þingmenn flokksins atkvæði um frambjóðendurna tíu og þeir sem fá færri en sautján atkvæði heltast úr lestinni í hópnum eru átta karlar og tvær konur og fimm fyrrverandi ráðherrar í síðari flokknum eru meðal annars Andrea sem laut í lægra haldi fyrir May í síðasta formannskjöri og Boris Johnson sem er af mörgum talinn

á meintum töfum á Keflavíkurflugvelli þegar tyrkneska karlalandsliðið í fótbolta kom til landsins mikillar reiði gætir á Tyrklandi í garð Íslendinga hatursfullum ummælum hefur ringt yfir Íslendinga á samfélagsmiðlum málið er í raun tvíþætt annars vegar höfðu tyrknesk stjórnvöld óskað eftir því að liðið fengi flýtimeðferð í vegabréfaskoðun og sem síðar kom í ljós að er belgískur otaði fljótlega blönduðu tyrkneskir ráðamenn sér í málið þar á meðal utanríkisráðherrann sem sagði meðferðina á landsliðinu

óásættanlega upplýsingafulltrúi Isavia segir að flugvöllurinn sem tyrkneska liðið flaug frá sé ekki hluti öryggissvæði e s b og e e s og Isavia hafi því verið skylt að gera

þá er náttúrulega beðið um það að raftæki og mögulega þá ílát með vökva séu tekin upp við

það ekki gert og þá þurfti að leita í töskum einhverjar mínútur meira en ætla mátti þá ber leikmönnum og Isavia ekki saman um það hversu langan tíma leitin tók heildarferlið frá því að vélin kemur í stæði á flugvellinum og þar til að síðasti aðili í hópnum er að fara í gegnum

utanríkisráðuneytinu barst erindi frá tyrkneskum stjórnvöldum þar sem óskað var skýringa ráðuneytið áréttar að eftirlit hafi verið í

samræmi við hefðbundið verklag og beiðni um flýtimeðferð hafi komið of seint Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra tjáði sig um málið á Twitter og fékk þar mikil viðbrögð frá reiðum aðdáendum tyrkneska liðsins það sama má segja um þessa færslu á Facebook síðu k s í þar sem hátt í fimm þúsund ummæli hafa verið rituð samkvæmt upplýsingum fréttastofu voru einnig fjölmörg ummæli sem

í gegnum síu sem lokar á ógeðfellt orðalag það er þó vert að taka fram að Tyrkir eru yfir áttatíu milljónir og því ekki hægt að segja að ummælin komi frá stórum hluta þjóðarinnar og við þetta er að bæta að vefur Isavia þar sem birtar eru upplýsingar um allt íslenskt áætlunarflug lá niðri í rúma tvo tíma í dag vegna

Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia vill ekki fullyrða ekki fullyrða í samtali við fréttastofu að árásin

tengist komu tyrkneska landsliðsins en segir að tímasetningin veki athygli borgaryfirvöld í Tókýó bjóða nú sérstaka

fyrir konur til að reyna að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni meirihluti ungra kvenna í Japan hefur orðið fyrir áreitni í almenningssamgöngum í Tókýó búa um þrettán milljónir og hún er ein fjölmennasta borg heims almenningssamgöngur á borð við lestir eru mikið notaðar af borgarbúum ekki allir nýta almenningssamgöngur einungis til að komast á milli staða kynferðisleg áreitni er verulega útbreitt vandamál í landinu borgaryfirvöld hafa reynt að stemma stigu við

meðal annars með því að bjóða upp á smáforrit í síma þar sem hægt er að láta lögreglu vita

virðist ekki duga til svo nú er boðið upp á sérstaka sem eingöngu eru ætlaðir konum á háannatímum því vandamálið telst útbreitt talið er að tvær af hverjum þremur konum á aldrinum tuttugu til fjörutíu ára hafi einhvern tímann verið

kynferðislega í almenningssamgöngum í Japan hóteleigandi í Breiðdal segir

sumarið lofa góðu og þrátt fyrir fall WOW

telur hann ekki tilefni til svartsýni í ferðaþjónustu á Austurlandi til lengri tíma lækkun krónunnar sé þegar farin að auðvelda heildsölu á ferðum til Íslands fram í tímann

gömlum heimavistarskóla þangað er væntanlegur fimmtíu manna hópur í gistingu og mat og Arnór Stefánsson hótelstjóri er farinn að kynda undir pottunum

sé langt frá Keflavíkurflugvelli finnast áhrif af falli WOW breytingu á þjóðerninu ég var að sjá fólk hérna frá löndum sem maður hafði aldrei séð áður eins og frá Suður Ameríku Karabíska hafinu Mið

Ameríku Mexíkó og hluta Bandaríkjanna þetta var í gegnum WOW air mest allt held ég þrátt fyrir þetta sér hann ekki fram á fækkun núna hún hafi verið í fyrra þegar færri fóru út á land og gestum fækkaði um fimmtung það sé að ganga til baka og í apríl og maí held

hjá mér alla vega en svo eru aðrir sem eru mjög svartsýnir og eru ekki sáttir við það sem er að koma í sumar það er færra af þessum ódýru túristum sem eru að leita að ódýrustu gistingunni og ég held að það eigi eftir að koma svolítið niður á

sem eru með heimagistingu og eru með Airbnb hóteleigendur á Austurlandi hafa misjafna sögu að segja vorið hafi verið gott en það eigi eftir að koma í ljós hvernig

ferðaskrifstofum gangi í sumar að fylla í frátekin herbergi fyrir hópa sumarið er annatími og harkið er meira á veturna og þar er mikil óvissa Kínverjarnir voru að koma hérna á veturna fólk sem var kannski í háskóla í Bandaríkjunum eða þetta var

að koma í gegnum

eigum við eftir að sjá hvað gerist í vetur þótt Isavia spái næstum sautján prósent fækkun ferðamanna frá því í fyrra má líka horfa lengra aftur

ráð fyrir að ferðamenn í ár verði níu prósentum fleiri en þeir voru árið tvö þúsund og sextán sem einu sinni þótti gott í ferðaþjónustu Arnór telur ákveðin jákvæð teikn á lofti líka á annan veg þá er krónan að hjálpa okkur núna upp á að selja í þessar hópferðir á næstu árum þá er ég að tala um tvö þúsund og tuttugu og tvö þúsund tuttugu og eitt og við erum að vona að það skili sér stefnt er að því að byggðar verði nokkur hundruð íbúðir á nýjum

fyrir eldri borgara austan

undanfarin ár hefur verið byggt til suðurs og nýtt húsnæði að mestu í

og í Hagahverfi sem er í byggingu í aðalskipulagi til tvö þúsund og þrjátíu er önnur stefna mörkuð og gert ráð fyrir um þúsund íbúðum með þéttingu byggðar þar má nefna miðbæinn nokkra staði á Oddeyri og svo

sem eru á þróunarstigi og ólíklegt að nokkuð verði byggt þar í náinni framtíð undirbúningur er lengra kominn á tveimur svæðum og gætu framkvæmdir hafist innan tíðar hér í Skarðshlíð fyrir neðan íþróttasvæði Þórs verða byggð parhús og fjölbýlishús um sjötíu íbúðir

búið að úthluta nokkrum lóðum þá er stefnan að byggja allt að þrjú hundruð íbúðir hér við

samkvæmt deiliskipulagi sem er langt komið húsnæðissamvinnufélagið Búfesti fékk heimild hjá bænum til að gera tillögu að nýtingu á hluta svæðisins í samvinnu við fakta bygg

í Noregi hún gerir ráð fyrir því að hér verði byggðar allt að hundrað og fjörutíu íbúðir plús mínus á þessu svæði í litlum fjölbýlishúsum annars vegar og raðhúsum og parhúsum hins vegar sextíu ára og eldri hefðu forgang að stórum hluta og tekur hönnun mið

af því það er jafnframt gert ráð fyrir því að í svona kjarna verði auðvelt að byggja upp þjónustu þjónustu á vegum bæjarfélagsins stefna bæjarins er að auka hlut

félaga

sem hyggst byggja sjötíu og fimm íbúðir fyrir tekjulága hóf framkvæmdir í í síðustu viku Benedikt er bjartsýnn á að tillögur þeirra um nýtt Holtahverfi nái fram að ganga ef að það tekst að klára skipulagsvinnuna á vettvangi bæjarins og staðfesta þetta skipulag á árinu tvö þúsund og nítján þá myndu fyrstu framkvæmdir líta dagsins ljós

á árinu tvö þúsund og tuttugu um allan heim fylgjast vel með árlegri leikjaráðstefnu sem nú er haldin í tuttugasta sinn í Los Angeles í Bandaríkjunum talið er að um tveir milljarðar jarðarbúa

spili tölvuleiki reglulega bandaríski leikarinn

kynningu á fyrirhugðum nýjungum fyrirtækisins Microsoft í gær kynningin fór fram á árlegri

e þrjá í Los Angeles sem haldin hefur verið í tvo áratugi hana sækja tugir þúsunda áhugasamra

sem vilja fylgjast vel með því sem væntanlegt er í þessum geira eins og gefur að skilja hafa umtalsverðar breytingar orðið á tölvum og tölvuleikjum á þessum tuttugu árum og loforð

er að svo verði áfram með nýrri leikjatölvu sem ber heitið

á að leysa

leikjatölvuna af hólmi og

í raun fjórum sinnum öflugri hún kemur á markað á næsta ári og á að vera boðberi nýrra framtíðarmöguleika í tölvuleikjum sé eitthvað að marka kynningu

eru um margt lík framtíðarsýn fyrirtækisins Sony sem kynnti á dögunum væntanlega fimm leikjatölvu Sony tekur hins vegar í fyrsta sinn ekki þátt í áðurnefndri það gerir Nintendo hins vegar og verða nýjungar frá þeim kynntar á ráðstefnunni á morgun allra fregna um nýjungar er beðið með eftirvæntingu á ráðstefnunni en fjöldi þeirra sem spila tölvuleiki hefur aukist mikið á tuttugu ára sögu hennar í kynningarefni fyrir hátíðina kemur fram að talið er að um tveir milljarðar jarðarbúa spili tölvuleiki reglulega Borðeyri er eins og gluggi inn í fortíðina segir sagnfræðingur hann vonast til að nýtt verndarsvæði í byggð á Borðeyri verði lyftistöng fyrir þorpið íbúi á Borðeyri segist oft hafa velt því fyrir sér hvernig var þar áður fyrr núna sé allt svo dautt Borðeyri við Hrútafjörð lætur lítið yfir sér en það hefur ekki alltaf verið þannig þetta var stærsti og mikilvægasti verslunarstaðurinn hér á tímabili sama og ekkert breyst í hálfa öld þetta er eins og gluggi inn í fortíðina

og nú er Borðeyri eitt fámennasta þorp landsins með um tíu íbúa margt sem hefur hætt skólinn farinn kaupfélagið farið eiginlega ekkert eftir hluti Borðeyrar hefur nú verið samþykktur sem verndarsvæði í byggð tíu hús og þeirra á meðal húsið sem er elsta húsið við Húnaflóa byggt átján hundruð sextíu og tvö þá eru ákveðin takmörk á því hvað má gera til þess að breyta landslaginu og umhverfinu og húsinu

verið að taka mið af menningarsögulegu gildi svæðisins mér finnst það mjög áhugavert mjög

hafi tekið þá ákvörðun að byrja á Borðeyri

horft út um stofugluggann og spáð í því hvernig þetta var hérna áður fyrr því mér finnst allt svo dautt núna Vilhelm vonast til að verndarsvæðið geti reynst hvatning fyrir sveitarfélagið og íbúa

til að kynna svæðið sem sögulega merkilegt það eru ákveðnar hömlur

heldur en kostirnir og tækifærin sem felast í því ég fann ekki betur en að heimamenn væru mjög ánægðir með þessa hugmynd

að hér ætti að lyfta undir þennan fallega bæ sem hefur munað fífil sinn fegurri og sýna honum þá virðingu sem

það er dálítið erfitt að læra texta á ítölsku segir stúlka sem syngur með unglingakór Hafnarfjarðar kórinn og stúlknakór Seljakirkju eru á leið í

alls fer fjörutíu og eitt barn í helmingurinn af þessum fríða hópi er nemendur í Seljaskóla miklar skemmdir urðu á skólanum í

eldsvoða fyrir mánuði þá misstu nokkrir bekkir kennslustofur sínar þeirra á meðal fimm stelpur í kórnum sem eru í sjöunda bekk kennslan færðist í Seljakirkju já við þurfum ekkert að fara heim sko þegar við erum búin í skólanum já þið bara gistið hérna já

hvernig líst þér á að fara í þetta ferðalag með kórnum mjög spennt þú veist

þetta er bara mjög spennandi fyrsta ferðalagið með kórnum sem ég er að fara í bara gaman mjög vel ég er mjög spennt hvernig er búið að vera að æfa fyrir þetta ferðalag líka smá erfitt

svona skemmtileg lög sem þið eruð að syngja já já þau eru fín alls eru átján lög á efnisskránni bæði íslensk og erlend við syngjum

ítölsku já bara þetta eina lag samt er það ekkert erfitt að læra textann jú það er bara mjög flókið og ítalska er ekki eina framandi tungumálið því börnin syngja líka á spænsku of mikið að tala um hitabylgju það verður hlýtt hjá okkur næstu daga fyrr í fréttatímanum er tyrkneska karlalandsliðið í fótbolta mætt hingað til lands og spilar við það íslenska á Laugardalsvelli í undankeppni annað kvöld Aron Einar Gunnarsson Íslands gerir ráð fyrir erfiðum leik við Tyrki annað kvöld hann bendir þó á að Ísland hefur unnið Tyrki í þremur af síðustu fjórum landsleikjum

og tveir slösuðust alvarlega þegar flugvél brotlenti við flugvöllinn í Múlakoti í Fljótshlíð í gærkvöld flugmaðurinn var við snertilendingar skömmu fyrir slysið tíu sækjast eftir því að verða formaður breska Íhaldsflokksins og þar með næsti forsætisráðherra Bretlands í hópnum eru átta karlar og tvær konur hatursfullum ummælum hefur rignt yfir Íslendinga á samfélagsmiðlum vegna meintrar slæmrar meðferðar á tyrkneska landsliðinu í Leifsstöð í gær tyrknesk stjórnvöld óskuðu eftir skýringu frá íslenskum stjórnvöldum

sem eru eingöngu ætlaðir konum standa nú til boða á háannatímum í Tókýó tilgangurinn er að forða konum frá kynferðislegri áreitni um borð í lestum